Sun sicür che duvrìu andé ën palestra a aleneme perché se stagu a ca l'ai sempre pa vöia d'fe niente cume cume cume alenament e alura se duveisu pudeisu andé ën palestra sarìa, a sarìa sicürament mei perché sarìu pi cuncentrà e pöi a i sarìa co d'gent ch'a pudrìa deme 'na man a ëmparé e fe gli ezercisi ën la manera giüsta